қонақтарымыз келсе жалғастырамыз
ендеше бізбен бірге болыңыздар
таңғы шоу
ол сенімен ойнап жүр ау ойнап жүр ау байқа
ол өзі де өзгелерді өзгелерді ойлап жүр ау байқа
бағалай біл мені
каламаймын сені
ермегі болып өтуіңді жаттың
бағалай біл мені
аялаймын сені
мәңгі бақи бақытында бақтың
ол сөзімен гүл сыйлайды
күн сыйлайды ойға
сол ісімен алдайды арбайды ол байқа байқа
бағалай біл мені
каламаймын сені
ермегі болып өтуіңді жаттың
бағалай біл мені
аялаймын сені
мәңгі бақи бақытында бақтың
ол сенімен ойнап жүр ау ойнап жүр ау байқа
ол сезімді алдап жүр ау алдап жүр ау байқа
тарам тарам жол көп
аяғың бас аңдап
адасып қалып жүрме бірақ байқа
дүрсілдеген тулап жүрегіңді тыңдап
сыңар тауып сезім көлін шайқа
дүрсілдеген тулап жүрегіңді тыңдап
сыңар тауып сезім көлін шайқа
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
иә достар жаңа ғана таңғы сағат астанада тоғыз деген біздің әріптесіміз і әсем нұрғали әсем қалыңыз қалай
рахмет жақсы өздеріңіз қалайсыздар

әсем енді бүгін таңғы шоудың тақырыбы
ы қыз кезінде бәрі жақсы жаман әйел қайдан шығады
яғни отбасы болғаннан кейін неліктен адамдар өзгеріп жатады
ы қыз бен жігіт болып жүрген кездегідей қарым қатынас неге қалмайды деген сияқты тақырып алып отырмыз
жалпы сіз өзіңіз отбасылысыз
эээ жалпы қалай енді ара қатынастарыңыз
бір өзгерген жан бар ма мысалғы
сіз де немесе жолдасыңызда
енді өзгерістер байқалады
ол і бәрібір адам кішкене өзін жасырып жүреді ғой көп
қылықтарың іхі жүріп жүрген кезде
кейін ол ііі шыға бастайды
бірақ енді қатты өзгеріс болды деп айта алмаймын аха
а бірақ бір бірімізге енді уже үйреніп қалдық
жолдасыңызда қазір өзгеріс бар ма
мысалғы қыз қыз бен жігіт болып жүріп жүрген кезде көп гүл беретін
қазір гүл бермейді немесе иә ондай жаным сені сүйем деген сөзді айына жылына бір рет естеймін деген сияқты
енді жүріп жүрген кезде сылыйқтар көп болатын шыңы керек іхі
қазір енді тек бір атаулты күндерде ғана
атаулы күндерде ғана беріп тұрады ол үшін ренжімейміз бірақ
мхм қазір үйреніп қалдық қой бір бірімізге бәрекелді
әсем ендеше бақыттарыңыз баянды болсын
рахмет қазір сағат тоғыз нөл нөл
дайынбыз ғой иә дайынмын кеттік ендеше
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
әскери қызметкердің қазасынан кейін қылмыстық іс қозғалды
спутник қазақстан хабарлауынша алматы облысында биіктен секірген әскери қызметкер парашюті ашылмай қалып ажал құшқан еді
қайғылы оқиға қапшағай маңындағы оқу жаттығу алаңдарының бірінде болды
қорғаныс министрлігінің хабарлауынша ми он жеті тікұшағынан төменге құлдилаған полковник алдоңғаровтың жерге үш жүз метрдей қалғанда парашюті ашылмай қалыпты
десанттық шабуылдау бригадасының офицері қауіпсіздік ережесін сақтамаған деген болжам айтылды
марқұм қосалқы парашютті де іске қосып үлгермеген салдарынан
полковник сол жерде тіл тартпай кетті
жоспарлы жаттығу бүркіт арнайы құрылымының талабына сәйкес мың екі жүз метр биіктіктен секіру бойынша жүргізілген екен
бұл аэроұтқыр әскерлері орындайтын жауынгерлік даярлық
қазір қылмыстық іс қозғалды
яғни қызметке салғырт қарап ауыр зардапқа әкеп соғу бойынша тексеріс жүргізілуде
елімізде жыл басынан бері орман өртінен екі жүз жиырма бір миллион теңге шығын келген деп хабарлайды информбюро
ал жасыл желекті тып типыл етіп күлге айналдырған тілсіз жау биыл екі есеге көбейіпті
экология геология және табиғи ресурстар министрлігіндегі мәлімет бойынша биыл төрт жүз тоқсан тоғыз орман өрті тіркелген
демек өткен жылмен салыстырғанда қызыл жалынның зардабы екі есе артып тұмса табиғаттың тынысын тарылтып барады
ормандағы өртті ауыздықтау төтеншеліктерге де оңайға түспей отырғаны ақиқат
қарқаралы ұлттық бағындағы алапат өртті сөндіруге төрт тікұшақ пен алпыс техника тартылған болатын
көпбалалы отбасынан шыққан түлектерге гранттар үлестірілді
білім және ғылым министрлігі бөлінген қосымша білім беру гранттарына астана мен алматыдан барлығы жүз қырық тоғыз адам ие болды
оның қырық жетісі астанадағы жүз екісі алматыдағы жоғарғы оқу орындарына түскен
өтініштер мен құжаттар қазақстан бойынша бірдей уақытта бесінші тамыздан оныншы тамызға дейін қабылданды
үміткерлер білім гранттарын ұбт қорытындысы бойынша байқау негізінде ұтып алған
головкин мен деревянченко әлем чемпионы титулы айқасының допинг тестіне қол қойды
қазақпарат хабарлауынша қазақстандық боксшы геннадий головкин мен украиналық сергей деревянченко ай би ф тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы титулы үшін айқас өткізбек
осыған байланысты вада екі спортшыны титулдық жекпе жек алдында допинг тесттен өтуге шақырған
боксшылар тарапы оған қол қойды
еске салайық головкин деревянченко айқасы бесінші қазанда нью йоркте мэдисон сквер гарден аренасында өтеді
боксшылар бірінші баспасөз мәслихатын өткізіп көз арбасқан
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын
жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн ашық отыз бір градус ыстық
елордада күн бұлтты ауа температурасы отыз екі градус нөлден жоғары
жұлдыз фм
ән көңілдің ажары
жарнама
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде шексіз әлеуметтік желілер бар болғаны бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге ютуб инстаграм ватсап в контакте фейсбук және басқалары
қос та өз тарифінді толыққанды пайдалан
толығырақ теле екі нүкте кейзет сайтында
теле екі үздік баға кепілі
халық банк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін
әркімде жеңіске жету мүмкіндігі бар
кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халық банк нүкте кейзет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
сәлем достар біз тек қана қыздар тұратын жатақхананың тұрғындарымыз
менің айтқаным заң
бөлмеде төрт қаладан келген әр түрлі мінезді қыздар тұрамыз әй
көбінесе басымыз піспей жатады ө
біздің жатақханада бір ғана красавчик бар
жатақханамыздың вахтерша апайы бізге мүлдем ұрыспайды алда бізді талай қызықтар күтіп тұр
тек қана қыздар жастарға арналған жаңа сериал
жиырма алтыншы тамыздан бастап жұмыс күндері жетіншіде
сіз халық банкте ипотека шартына қол қойып отырсыз
көп күткен баспанаңызға тиімді талаптар мен қол жеткізгеніңізге қуаныштысыз
бірақ пәтерді жөндеуге жиһаз алатын қаржыны қайтесіз
ипотекаға қоса үш миллион теңге ұтып алыңыз да өз қажетіңізге жұмсаңыз
халық банктен үш миллион теңге
толық ақпарат жетпіс бір он бір халық банк нүкте кейзет
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңшолпандай жарқыраған
жансың биік айдан бағаң
жолықтырған сендей жанды
қандай тағдыр қайран маған
жүрегімде сенің үнің
көңілімде жалғыз өзің
мөлдір сезім сені ойлаумен
қалмады ғой менде төзім
ақ қанаты сынған арман шағала
қанатын қаға алмай қалған жағада
көнем бәріне дейді бірақ та
жалған дүние эээ оны жылатпа
жаным менің жаным менің өзіңді іздеймін
сен болмасаң сен болмасаң сарғайған күздеймін
кездесерміз мүмкін әлі кім білсін екеуміз
сеннен жаным сеннен жаным үмітті үзбеймін
сеннен жаным сеннен жаным үмітті үзбеймін
сүйіктім сүйіктім сезімді сұлу сүйіппін
неліктен жаным саған жеткізбейді күйік күн
сүйіктім сүйіктім сезімге оттай күйіппін
жаным ау жүрсің қайда сағындырған сүйіктім
кінәлама кінәлама мені
мұңая да қуана да білем
тамшы болып жел сырғытқан гүлдегі
үмітімнен тайып құлап жүрек

жол жетелейді арман мен мұраттарға
жол жауабы жоқ алатын сұрақтарға
сен адастырма арманым жол бастаған
үйреттің өмір сырын алғаш маған
сен адастырма арманым жол бастаған
үйреттің өмір сырын алғаш маған
жолдардан жүріп өткен әнім қалсын
таңғы шоу
өзімді таңғы шоуда қонақта қонақта отырғандай сезініп отырмын
күшті болып отырсыз ба сонда
отырмын иә ортада отырып алып
екі қыз қашан маған сұрақ қояды деп
енді жақсы қонақтарымызды күтіп отырмыз әлі
мхм бұйыртса жолда иә
таңғы шоуда қонақта әрсен әкиев пен мереке қалбаева болуы керек еді иә

қазір кептелісте екен ол кісілер бұған дейін тақырыпқа байланысты сіздердің жолдаған хаттарыңызды оқуға біз дайынбыз

ең алдымен тақырыпты естеріңізге салып өтейік ақбибі
аха тақырыбымыз қыз кезінде бәрі жақсы жаман әйел қайдан шығады
яғни отбасылы болғаннан кейін неліктен адамдар өзгеріп жатады және қыз бен жігіт болып жүрген кездегідей қарым қатынас неге қалмайды
мінекей осындай тақырыпты алып отырмыз арнайы
і бүгінгі қонақтарымызға байланысты
мхм думан сағиев сәлем жақсы радио
енді дейді қыз жігіт болып жүріп жүргенде азық түлік жаңағы горшок жұмыстан қайтарда памперс ала салшы деген тұрмыстық әңгіме болмайды
сондықтан жас кезде барлығы күшті дейді аха
ал үйленген соң күйгелең тіршілік бар жұмыс бар бітпейтін қонақ күту мен несие кредит
бәрінен шаршап баяғы қылықты қыз і хатун болып шыға келеді дейді
айтпақшы жақында таратылған статистикаға ажырасқан отбасылар саны тым көп екен
соған байланысты құрметті жандарым ау абайлап үйлеңіңдерші
неке қасиетті ұғым дейді
баяғы әке шешеміздің ұят болады обал болады деген принципі ұмытпайық дейді
ал алдын ала рахмет тақырыпқа байланысты ммм бір ән сұраған екен ол ән бізде жоқ ау қатыным деген ааа
ұшқын жамалбек а жоқ әзімбек байлин еді ғой
ұшқын жамалбек аға қазір жоқ ол
менікі тақия ғой деген шығар
жақсы ендеше достар тамаша бір ән тыңдап үзіліс жасап алайық
үзілістен кейін таңғы шоуды жалғастырамыз
студияда наргиз ибрагим және ақбибі қамидолла және сондай ақ мен жандәурен мәди
жақсы ендеше достар біз жалғастырамыз
таңғы шоу
тербейтін әлемді бесік жыр әні еді
ақ жаулық ақ самай ақ көңіл аналар неткені әдемі
мен үшін анашым ең биік тұлғасың
бұл өмір баласын анасыз қылмасын
ғұмырың болсын бір ғасыр
тектілік түндегі бақ дәулет бірлігі
ана деп бас иген біз түгіл
әлемнің алты құрлығы
мен үшін анашым ең биік тұлғасың
бұл өмір баласын анасыз қылмасын
ғұмырың болсын бір ғасыр
мен үшін анашым ең биік тұлғасың
бұл өмір баласын анасыз қылмасын
ғұмырың болсын бір ғасыр
мен үшін анашым ең биік тұлғасың
бұл өмір баласын анасыз қылмасын
ғұмырың болсын бір ғасыр
мен үшін анашым ең биік тұлғасың
бұл өмір баласын анасыз қылмасын
ғұмырың болсын бір ғасыр
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
уау жетісайдың қызы келіпті ғой дейді махамбет қалиев жолдаған екен бұл хатты
иә достар қонағымыз келді ортамыз толды
қазір қыздар таныстырады кім екенін
мхм иә ііі бүгін жалпы бізден тек қана қыздар і телехикаясының актерлері және кта ыыы ойыншыларының қатысушылары әрсен әкиев пен мереке қалыбаева қонақта
мхм қош келдіңіздер
енді бұл кісілерді бекер шақырып отырған жоқпыз
өйткені жаңағы жиырма алтыншы тамыз күні сағат жиырма бір отызда жетінші арнада тек қана қыздар деген сериал
иә сериал ғой иә алла қаласа бүгін ыыы
бүгін иә соның ы көрсетілімі болады
сол жаққа түскен актерлер
мхм мхм жақсы ендеше сұрайық енді
мерекені өзіміз танимыз жаңағы тек қана қыздар тобының жаңағы квн ойынының қатысушысы капитаны болған
ііі біздің енді қаракөз әпкеміз
і мереке жалпы тек қана қыздар деген атауды өзіңіз таңдадыңыз ба бұл телехикаяға әлде біреу таңдады ма
жоқ ііі өзім мхм
себебі мен ы он жылдан бері қыздар командасында ойнаймын
жаңағы өзіңіз айтып кеткендей жайдарманнан бастап жаңағы кта ға дейін он жыл бойы сахнада квн де өнер көрсеткенбіз
иә содан бастап бұрыннан енді
ыыы арман болған бір қыздар туралы бағдарлама немесе сериалдар әйтеуір қыздар туралы аз ғой қазір не
ыыы сондай шығару бір ойымда жүретін
қанша жылдан бері ойбай қанша жылдан бері армандағанмын ғой
бірақ оңай емес екенін білетінмін аха
бірақ сол арманымды әйтеуір күйеуім орындады шүкір деп па
ыыы негізі идея авторы осы сериалдың сценаристері осы кісілер
атын ғана мен неғылған шығармын осындай нәрсе
давайте осындай нәрсе жазайықшы өтініш деп просто так атын айтып бердім ары қарай өздері
сценаристі енді әрсен сіздің қатысыңыз бар ма сценарий жазғанға
иә мен бұрыннан осы салада жұмыс жасаймын
осы екі үш жылдай болды
екі мың он алты иә
мхм екі мың он алтыдан бастап осы салада жұмыс жасаймын
жетінші арнамен ы талай сериалдарды бірге жазып
солай шығарған болатынбыз кю елі тағысын тағы сериалдар
енді алланың қалауымен өзіміз солай бастадық
өте қызық болатын сияқты тұсауын кеседі қанша сериядан тұрады
бірінші сезоны он екі сериядан тұрады
а сезонмен бөліне ма ары қарай тағы бар ғой
иә алла бұйыртса
бізге салса иә он сезонға дейін жалғаса береді бұл ооо
жоқ жалпы иә
і кімнің рөлін сомдайсыз
и ол жақтада да екеулеріңіз ерлі зайыптысыздар ғой ә жоқ
ерлі зайыпты емеспіз ол жақта оңдай емес па
жаңадан танысамыз
жаңадан өміріміздің парақтарын ашамыз
ойбай құдай ау
енді танысып біз де қыз бен жігіт болып
жалпы ол сериалда ыыы төрт қаладан келген төрт қыз бір жатақханада тұрады
аха тек қана қыздар оқитын тек қана қыздар жататын
ііі білесіздер ғой иә қыздар университеті дейтін бар
аха ыыы женпи емес қазір уже ұлттық болып кетті қазақ ұлттық қыздар университеті
ыыы бұрында еді институт солай танымал көп халыққа иә
сондықтан ыыы сол қыздар жататын жатақханада неше түрлі қызықтар болады
жалпы қыздар жүрген жерде қызық қой негізі
соны енді барынша ашуға ы тырыстық
енді білмеймін өзіме қызық
өзіңізге әйтеуір жүз пайыз ұнады ғой
менде көрерменмін демек халыққа да ұнайды деп ойлаймын
құдай қаласа мхм бәрекелді
енді бүгін таңғы шоудың тақырыбын арнайы сіздер үшін алып отырмыз ммм
ы жалпы отбасында мынандай бір ара қатынас ұзаққа барады ғой мысалы
екі жыл үш жылдан кейін әйел өзгеріп жатады дейді
ара қатынаста суый бастайды дейді
жалпы сіздерде қалай өздеріңіздің тәжірибелеріңізден енді бір
ііі екі жылдай болып қалды ау деймін иә
бір жарым жылдай иә мхм
жалпы жүріп жүрген кезде қарым қатынастарыңыз қандай еді ал үйленгеннен кейін қалай өзгерді
жылап жіберсейші білмеймін маған ешқандай өзгеріс жоқ
солай айтпа ештене айтпа деді ма мереке сізге
иә мен жаманмын қорқытып қоямын десең жоқ
ыыы шынымен осыдан бір қанша бір екі ай алдын ғана айтып еді негізі әрсен де ммм
негізі үйленген ерлі зайыптылар ө уже бір жарты жылдан кейін негізі бір бірінің маскасы шешіліп
иә сондай айтып жатады ғой
суып кетеді дейтін көп естейтінміз ғой мен де қыз кезімде естейтінмін
бұл кісі де естіген болып тұр ғой
айтады да өткенде че то екеуміз әлі дос сияқтымыз дейді де
бұрында қыз бен жігіт сияқтымыз әйелі мен күйеуі емес дейді де
негізі олар жалығу керек еді мен наоборот қатты жақсы көріп бара жатырмын деп
шынымен айттыңыз ба солай әрсен

иә дей салу керек еді
не деп қойды деп па
мхм сөйтіп сөйтіп енді пока маскамыз шешілген жоқ десең иә
бәрі орнында дейсіз ба ммм
жоқ енді ондай болған жоқ
шынымызды айтсақ біз наоборот уақыт өткен сайын бір бірімізді жақсы көріп бара жатқан сияқтымын
өйткені сіздер жұмыста да біргесіздер ғой шығармашылықта үйде де біргесіздер
кейде бір жалығып кетпейсіздер ма бір бірлеріңізден
күні бойы көріп пе
иә жұмыстада да сол үйде де сол деп керісіңше ғой
керісінше мен мысалы өзімді ғана кейде сериалдарға шақырып қалады да
көбінесе бірге жүреміз негізі
сол кезінде мен үйге кетуге осы кісінің қасына кетуге асығып отырамын
ал бірге жүрсек наоборот ы екеуміздің де көңіліміз жай тыныш жүреміз әйтеуір
қасымызда ғой жүрміз ғой бірге ғой
сіз іздейсіз ғой әрсенге
сіз іздейсіз ба
енді тәртібіне байланысты десең
бірінші сұраған кезде сіз деймін десеңізші
қазір өтрік айта салуым мүмкін тағы да сіз деп айтамын деп
сіз демейді
мхм мен сіз деймін
әпше дейді мені үйде
бауыр сияқты дейді екеуі бір біріне ұқсайды деген хаттар келіп жатыр мына жерде
бауыр балам сияқты
жалпы сондай ыыы сөздерге қалай қарайсыздар
жалпы жақсы қараймыз

любой нәрсеге адамның есі де бүкіл жері үйренеді екен ғой өз басым қазірбіреу мамасы сияқтысың әжесі сияқтысың десе қуанатын болдық десең ә
демек ұқсаймыз деп жоқ ыыы былай ғой
бәрі айтады ыыы мереке үлкен көрінесің үлкен көрінесің
тастай үлкен көрінбеймін
өзімнің жасыма лайықпын шүкір
жиырма сегіз жиырма тоғызға кетіп бара жатырмын өзіме лайықпын
мхм даже менің жасымдағылар меннен үлкен көрінеді десең ә
ал әрсен енді тоқсан жетінші жылғы
бірақ ол өзінің жасынан жас көрінеді
жақсы сақталған қаланың баласы қалада өскен
мен сияқты далада өскен жоқ
мен сияқты мақта теріп шабық шапқан жоқ қиындық көрген жоқ деп па
сондықтан болады ғой өзі сондай жасынан үлкен көрінетін немесе жас көрінетін
енді бұл кісі жас көрінеді мен өз жасыма лайық көрінемін
сондықтан арамызда разница байқалады
жібермедіңіз ба ауылға жетісайға
бір екі ай итак биыл барып
қызмет жасап өмірінде бірінші рет жетісайға барып қайын жұртта
иә қазан ошақтың басында жүріп
әйтеуір ауылдың өмірін өзі жас кезінде көрмеген біз көрсеттік

жақсы ендеше қазір үзіліс жасап алайық ән тыңдап сосын сұхбатымызды жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
арналды осы әнім сіздерге
жеттік ау бақыт толы күндерге
қуаныш кернеп оу жанды тербеп оу
не жетеді ойнап күлгенге
жайдары жандар адал ақ көңіл
сендермен бірге болсам тәтті өмір
әлемнің бағын оу кезсем тағы
жетер ме екен таңғажайып осы сәтке бір
жасасын өмір жайнасын көңіл
қызық қой бұл дәурен қызық қой өмір
ай жетерсің тағы
думан той алда туыс пен бауырдай жанашыр барда
бұл өмір бақыт өмір гүл көктем
көңілдің бағын мәңгі гүлдеткен
сыйлайды ләззат оу сәттер ғажап
ұмытылмас шақтар бірге өткен
жүректен жолдап арнап айтам ән
нұрланып күндей гүлдей жайқалам
бақытты кезің оу барын сезін
жастық дәурен жаздай жайнап келмес қайтадан
жасасын өмір жайнасын көңіл
қызық қой бұл дәурен қызық қой өмір
ай жетерсің тағы
думан той алда туыс пен бауырдай жанашыр барда
жасасын өмір жайнасын көңіл
қызық қой бұл дәурен қызық қой өмір
ай жетерсің тағы
думан той алда туыс пен бауырдай жанашыр
ай жасасын өмір жайнасын көңіл
қызық қой бұл дәурен қызық қой өмір
ай жетерсің тағы
думан той алда туыс пен бауырдай жанашыр барда хей
жарнама
сулпакпен бірге балаларды мектепке даярлаңыз
техниканы үздік бағалармен және он екі айға дейінгі бөліп төлеумен каспий кейзетпен сатып алыңыз
экран диагоналі жүз тоғыз сантиметр ультра эй джи эл джи теледидары
бар болғаны айына он алты мың екі жүз қырық тоғыз теңгеге және қосымша он мың теңгеге сыйлық
сулпак артық шығынсыз
бас тарту мүмкін емес актив ұсынысы
эйрпотспен жиынтықта айфон алты с он екі гигабайт интернет қазақстанның басқа ұялы байланыс операторларына сексен минут және желі ішіндегі қоңыраулар үшін шектеусіз минуттар
айына он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бөліп төлеуге
актив контракт ыңғайлы тиімді байланыспен бірге
скоринг нәтижелері бойынша толығырақ актив нүкте кейзет сайтында
халық банк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін
әркімде жеңіске жету мүмкіндігі бар
кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халық банк нүкте кейзет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
осы жазда хуавей компаниясы бұрын сонды болмаған науқан өткізеді
кез келген хуавей ұялы телефонын немесе планшетін сатып алып сіз автоматты түрде ұтыс ойынына қатыса аласыз
отыз хуавей пи отыз смартфоны үш жүз сыйлық жиынтығы және бас жүлде үш жеңіл автокөлік
бірінші қыркүйекке дейін хуавей серіктестерінің дүкендерінен ұялы телефон мен планшет сатып ал да осы жаздың ең айтулы ұтыс ойынына қатыс
сіз халық банкте ипотека шартына қол қойып отырсыз
көп күткен баспанаңызға тиімді талаптармен қол жеткізгеніңізге қуаныштысыз
бірақ пәтерді жөндеуге жиһаз алатын қаржыны қайтесіз
ипотекаға қоса үш миллион теңге ұтып алыңыз да өз қажетіңізге жұмсаңыз
халық банктен үш миллион теңге
толық ақпарат жетпіс бір он бір халық банк нүкте кейзет
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу
жұлдыз фм де
мхм иә достар біз жалғастырамыз
бүгін бізде қонақта тек қана қыздар телехикаясының актерлері
ыыы жарасымды жұп ы әрсен әкиев және мереке қалыбаева
і мереке дейді
і жалпы і инстаграмнан көрінбейсіз ғой дейді
мереке қандай өнеріңіз бар
і әрсеннің қандай өнері бар дейді мысалғы
тыңдармандарыңыз көрермендеріңіз білмейтін мүмкін хоббиларыңыз бар шығар
билеу ән айту
мүмкін ыдыс аяқ жинайтын шығарсыз
төсек жинаймын мен
мен үй жинаймын десеңізші әрсен
аха ыдыс жуамын деді
өнер болғанда енді өнеріміз сол
сахнада жүрміз ғой он жылдан бері
мхм ы сериалдарға түсіп жүрміз
одан бөлек м білмеймін қандай өнер керек екенін халыққа десең
жақында әнші болайын деватырмын құдай қаласа әнші
енді бір сондай неге болмасқа м
жоқ ііі құдай қаласа бір жобаға қатысып қалуым мүмкін бұйыртса жақында
сондай әншілікке байланысты ма
ыыы қазақстан дауысы деген сияқты ма
сондай ғой енді бастама ән аха
ал ыыы енді қазіргі кезде квн ның жағдайына м қалай қарайсыздар қалай болып жатыр қазір
квн неше түрлі кейде жоқ кейде қосылып қаласың
белден төмен әзілдер
бір жүрегің ауырады шынымен де ше кейде
соны айтпай ақ қояйын қандай команда екенін әйтеуір кейде бір қызық емес болып жатады
соған сіздер ештеңе айтпайсыздар ма енді барлығы емес
бұл ы жалпы бұрыннан келе жатқан нәрсе ғой
квн дейтін енді қанша жыл болды ғой
қанша жылдық тарихы бар мхм қазақстанда
бұл белден төмен әзілдер бұрында да болған
ыыы ортаңғы поколениеде болды қазір де болып жатады
ол барлығы емес барлығы бірдей емес арасында мықты дайындықпен келетіндер бар
немқұрайлы қарайтындар бар
қазір көп жастардың ең үлкен қателігі ыыы тез жұлдыз болғысы келеді де сондықтан не болса соны иә
не болса соны ойнауға дайын
аха ал енді шынымен жаңағыдай квн ді жақсы көретін сахнаны жақсы көретін сахнаны сыйлайтын өзін сыйлайтын адам ол барынша дайындалып барады
бізге осы кта да ойнап жүрген кезімізде соңғы екі мың он алтыдан бастап ойнадық иә да
содан бастап бізге арекең жазады сценарийді ыыы оған дейін біз сәл жаңағы репутация дейді ма
соны жайдарманда жүрген кезде соңғы кездері енді мен өзім он жылдан бері жайдарман ойнадым
квн ның сахнасында жүрдім
жайдарманда бір алты жыл жүрген шығармын өтрік болмасын
алты жылдан бері финал дейтін нәрсеге шыға алмадым
сондықтан енді бар ғой сол финалдың азартына кіріп кеттім мен
не болса соны ойнауға дайын едім кім болса сол бізді дайындады
енді кім болса сол емес сценарийстер дайындады
ммм адам дейтін жазған кезінде де өзіңе лайықтап ойнауың керек қой
бірақ мен әйтеуір сол шығаратын шығар деген сеніммен
кім қалай жазып берді солай ойнап әйтеуір өзім репутациямды сәл құртып алған жағдайым бар
бірақ алланың қалауымен әйтеуір екі мың он алтыншы жылдан бері
қайтадан әйтеуір сол шашқан жиған абыройларымды жаймен жинап
аха жинап берді жиналуына себепші болды бір кісілер
сценарий жазып әйтеуір үш жылдан бері финалға шығып керісінше екінші үшінші орындар алып әйтеуір шүкір
өкінбейсің бе бірінші орын алмай кеткенізге
ешқашан ммм менің арманым финал көру болған өзі
қанша жылдан бері
мхм сол финалға жеткеніме шүкір дедім шүкір
енді құдай қалап чемпион болып кетсек те ешнәрсе қылмайтын еді негіз деп па
бірақ оған да шүкір мхм
енді ана квн де бір әзіл айтқаннан кейін күлмей қалатын кездер болды ма
ойбай көп қой оңдай

менің бір досым бар да михоны таныйтын шығарсыздар мейрамхан дейтін иә
ол ыыы екеумізде де ең үлкен не жаңағы өтпей қалсақ бітті ше бір өмір бітіп қалған сияқты қиналып кетеміз
оның да түрі түркістанға такси ұстап кетеді
менде көп болды жаңа айттым ғой жайдарманда жүрген кезімде көп болды ы
мынау не үшін жүр деген нәрселерді де естідік оқыдық
бірақ сонда да қайтпадық
мен білмеймін енді не деген қайсарлық анау даже жігіттерде жоқ шығар ондай қайсарлық
менің орнымда басқа еркек болсын басқа қыздар болсын давно квн ге рахмет айналайын деп бүйтіп жауып кітабын соңғы беттерін жауып кетіп қалушы еді
бірақ әйтеуір соңына дейін шыдағанымыз болар әйтеуір финалды да көрдік
орын да алдық шүкір
сондықтан барлығына айтарым қазір көбісі бір ііі жаңағы өтпей қалды ма бітті
мхм барлығы бітті все деп бастамай жатып кетіп қалады мхм
бүйтеді біреулер бастамай жатып мә мен квн ді қоятын шығармын дейді
бастаған да жоқ ол негізі ше
сондықтан соңына дейін барыңыздар не болса да
соңына дейін мхм
ассалаумағалейкум дейді әрсенге тоқал алып беретін ойы бар ма екен дейді
ғалымжан келгенбай рахмет брат
алла разы болсын десейші
ммм менің мамам айтады да
негізі менің мамам қарсы болды
мхм ііі сен қуасың ба деп
іхі сонша жасқа келіп ұялмайсың ба сондай әдемі жігітке тұрмысқа шығып алуға
ол да біреудің аймалап отырған әлпештеп отырған баласы ғой деген сияқты нәрсе
енді халық қой ол да мама да халықтың көзімен қарады
қазір халық та сөйтіп айтады аха
например ойбай біреудің жаңағы үлбіреп отырған әп әдемі баласының басын айналдырып алып жалмауыз мыстан деп
енді конечно күнде бір сөз ести берсең
бірақ ыыы кез келген жұпты негізі алла тағала қосады ғой
иә мхм тең теңімен иә тең теңімен деп жатады ыыы
тағы айтамын біз алпыс жас жиырма жас емес алты жас онда тұрған білмеймін ше шынымды айтайын ештенесі жоқ деп ойлаймын
мен бір баласы болып біреуден ажырасып келіп или біреудің күйеуін тартып алып жатсам
немесе тоқал болып ыыы білмеймін де сондай болып жатса онда әнгіме қылуға болады деп ойлаймын
мен өзім де біреу мысалы тоқал алып жатса әйелі болып тұрып біреуге кетіп қаватса жас әйелдерге кетіп қаватса мен өзім де айтамын ё ма ё адам емес екен ғой деп ше мхм мхм ол айтсын пожалуйста
ал жап жас өрімдей қызбын ғой мен де біреудің
мен де біреудің қызымын
көшеде жатқан адам жоқ көшеде жатқан қыз жоқ құрысын
мен де бір білдей бір әулеттің ыыы абыройы бар қызымын
мереке мереке болды бізде қазір үзіліс
үзіліс жасап алайық дейді үзілістен кейін жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
ұмтылып жаныңа барсам
неге сен сонша көзіңді алып тартынғандайсың ұяласың
жасырын жымиып тұрсың
сезім сен болып жүрегімде жағылғандайсың жалындайсың хоу
жүрегім жүрегім сен менің жүрегімсің тап таза оу
ұқсамайсың сен басқаға
жүрегім жүрегім сен менің жүрегімсің тап таза оу
сендей болмас аппақ мақта да
көктегі жұлдызым ба едің
жарық сен болып қара түнде табылғандайсың жарқырайсың
алданып алаңдамайсың
жүрек от болып өртенсе де қабылдамайсың балқымайсың оу
жүрегім жүрегім сен менің жүрегімсің тап таза оу
ұқсамайсың сен басқаға
жүрегім жүрегім сен менің жүрегімсің тап таза оу
сендей болмас аппақ мақта да
хоу жүрегім жүрегім сен менің жүрегімсің тап таза хоу
ұқсамайсың сен басқаға
жүрегім жүрегім сен менің жүрегімсің тап таза хоу
сендей болмас аппақ мақта да
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз
таңғы шоу
енді мына инстаграмда көптеген тыңдармандарымыз жазып отыр ііі әрсен көп сөйлемейді екен сөйлетіңдерші деп
наргиз енді өзің бір сұрақ қойсаң әрсенге
иә ең алдымен айтамын деп отырды ғой
қай жақтан екенін сұрап алайықшы
содан кейін ары қарай белгілі болады қалай сөйлесу керек екенін
қызылорда облысы арал ауданынанмын енді өзім
менен сұрап отырсыздар ма иә иә сізден
қаланың баласы деп еді ғой сізді
жоқ қызылордада негізі туылып өскенмін де қызылордада
аха бірақ қазір мамам аралда тұрады
сол үшін мен аралданмын деп айтамын
негізі бірақ қызылордада туылып өскенмін
сол жақтың баласымын негізі
ал отбасыда неше і баласыздар
екі ағайындымыз
менен бір жас үлкен ағам бар бекен деген тоқсан алтыншы жылғы мхм
енді әрсен сізге сұрақ
мерекемен ііі енді ұната бастағаннан кейін өзіңіздің сезіміңізді білдіре бастаған кезде і қойшы деген жоқ па сізге басында
енді бірден ы жаңағыдай жүріп сөйтіп ы қыз бен жігіт болып кездесіп кетпеген шығарсыздар
айтпай жатып иә деді десейшім
жалпы негізі танысу қалай болды дегендей
танысуымызды мереке күшті айтып беретін еді негізі
оны ше мен айтып уже шаршап кеттім қойшы
жоқ танысқанда ұзақ әңгіме ше
ммм енді шынымды айтсам мен де бір анандай емеспін ғой
қалай айтсам болады бір ыыы тас жүрек ы қанішер емеспін ғой мигера ма
жап жас баланы көріп бірден ғашық болып қалатын квн нен сондай бұл бір қалыптасқан сияқты образ қалыптасқан сияқты сізде
енді иә тас жүрек айта салатын
бетке айтатыным бар
одан соң жаңағыдай квн де сәл дерзская болып ойнаймын ғой енді мхм жабайы болып дикая дерзская десе
дикая роза сол кезінде ыыы жігіттер әңгіме айтуға қысылатын через кого то шығатын ғой маған әйтеуір
әйтеуір бір таныстарым арқылы немесе телефон арқылы әйтеуір жазып мхм достарым арқылы
бетіме келіп біреу айта алмайтын
айтатындар болды енді бірақ маған ұнамайтын олар десең
ал әрсенде ондай болған жоқ
ммм әрсенді бірінші көрген кезімде мен болады ғой бір
кішкентай баланы көрген кезде құдай жаным ути пути дейтін
сөйтіп қарағанмын мен негізі жігіт ретінде қарамағанмын
қазір қалай қарайсыз қазір ммм жан десең иә
қазір айтып отырмын ғой мінезімен
маған негізі көп сөйлейтін бір әзіл айтуға тырысатын лыпылдап қалған сондай жігіттер ұнамайды
жалпы қыздың айтқанын істейтіндер
бірақ енді маған кездесетіндердің бәрі сондай болатын
әйтеуір қыздың айтқанын тыңдап қалған ғой ойбай мәке сен күштісің ғой
наргизге де сондай жігіттер ұнамайды негізі
вот сондай вкустарыңыз ұқсайды екен
отырғызып тұрғызатын көзбен мхм
жақсы бір сөзді адам
мхм сондықтан ұнады
енді әрсен де квн ойнапты ғой
мысалы ол да әзілдесетін шығар мүмкін әрсен де жақсы
мен иә мереке айтқандай ғой көп сөйлемеймін негізі
мен жаңағы жұмысымды айтватырмын ғой сценарист деп
компьютердің алдында отырамын да көп жазамыз
сондықтан негізі көп сөйлейтінмін бұрын шыны керек бар ғой көп сөйлеп
класта да күлдіртіп баяғы
мерекеге дейін сондай болдыңыз ба
екі мың тоғыздан бастап квн ойнадым да мен екі мың тоғыздан бастап
сол кезден көп сөйлейтінмін
бірақ как то өмір өзгертіп жіберді
анандай компьютердің алдына отырып қалған соң ба
адамдармен баяғыдай ашылып сөйлесе алмайтын болып қалдым
мхм өзімде сөйтіп мысалғы ондай ондай жағдай болады
мысалы мен радиода отырып сөйлей беремін сөйлей беремін сөйлей беремін жаза алмай қалдым
ыыы бұрын көп жазатынмын
қазір жазуға өз атын да жаза алмай қалған ғой
жүріп жүріп па мен
жазуға оңайырақ маған жазып беру оңайырақ
мхм і сіздермен сообщениямен сөйлессек бола ма
сөйтсек сөйтейікші инстадан көрсетіп қояйық жақсы ендеше үзіліс жасап алайық қазір
мхм үзілістен кейін сұхбатымызды жалғастырамыз
бізбен бірге болыңыздар
таңғы шоу
жұлдыз фм
талай талай өзгерді бақыт
қалай қалай тез келді уақыт
өтіп кетті кездер жылатып сол
бәрін бәрін сезінген едім
жаным жаным өзіңде менің
уақыт бақыт көзіңде дедім мен
неге неге жаным жыладың
сенің үнсіз жаныңды ұғамын
қалай білмедім шын әлі
неге неге жаным жыладың
неге неге ауырды жаның
айтшы тағдыр ма кінәлі
неге неге
сәттер сәттер санада қалған
ұмыт болып қалады ау алдан
мүмкін жанды жаралап алған мен
тұман тұман ішінен ойдың
сендік мұңды түсіне қойдым
тағдырдың бұл ісі ғой деймін мен
неге неге жаным жыладың
сенің үнсіз жаныңды ұғамын
қалай білмедім шын әлі
неге неге жаным жыладың
неге неге ауырды жаның
айтшы тағдыр ма кінәлі
неге неге жаным жыладың
сенің үнсіз жаныңды ұғамын
қалай білмедім шын әлі
неге неге жаным жыладың
неге неге ауырды жаның
айтшы тағдыр ма кінәлі
неге неге
жұлдыз фм де таңғы шоу
мереке адайдың қызы сияқты дейді
маржан жолдаған екен бұл хатты ақтау қаласындағы тыңдарманымыз
жалпы мереке әрсен ең басында енді ара қатынастарың туралы халыққа айта бастадыңдар көрсете бастадыңдар
жалпы сол кезде тіпті туысқандарыңның өзі хайп деп ыыы бағалағандар болды ма мысалғы сенбей
ой хайп үшін бұлар өнер адамы ғой деп сенбегендер болды ма жалпы
біз ол кезде хайп не екенін білмедік
олар да білмейтін хайп не екенін
қатты не емес еді ғой дамымаған кейіннен шықты ғой
біз шықтық одан кейін хайп деген сөз термин шыққан сияқты
ыыы бәрі өтрік деп жүрді ғой
біз өзіміз де өтрік мен өзім өтрік деп жүрдім негізі
аха мен білдім мамамның жаңа інім мінездерін білемін де
олар ыыы қуасың ба дейтінін мен білдім де
сонымен қалай болады екен қалай болады екен деп до конца сөйтіп қалай болады екен деп жүрдік қой мхм сөйтіп
мен вообще ойламадым негізі сондай бар ғой анандай нені жоқ үйленемін деп емес қатты шулап кетеді деп ше
вообще ондай ойым болмады да мүлдем шулады сосын
сосын не болды шулағаннан кейін
шулағаннан кейін түсінбей қалдым мен
туладық де туладық
беташарда тұрып ііі прямойға кіре салсам сол кезде беташарда енді үйленіватырмын деп
мен ол кезде отыз ақ мың подписчигім бар отыз мың
кіре салғанмын ғой сөйтсем он мың адам отыр да
мхм мәссаған
перизат деген қарындасым бар да сол жетіп келіп тұр да соған беріп қойғанмын ғой түсіріп жүрсейші деп
сөйтсем сөйтіп келіп тұр мен түсінбеятырмын не үшін бұлар
мен до того қызықпын ба не деп
ана жақта оң мың адам аняқта сушилар келіп жатыр деп
күшті деп қойсам мхм
мерекенің дауысы өзгеріп кетіпті ғой дейді
тымау мереке
мен аллергия потом плюс тымау
содан сәл қателік болып жатыр иә
иә іңкәр қайратовна айтады
енді мереке әрсеннің әрсен мерекенің үш жақсы қасиеттерін айтып өтсе дейді
баста ыыы жақсы қасиет болғанда кез келген ммм жаңағы жанұяда отбасыда сыйластық болса
мхм ы бір бірін құрметтесе негізі
сол ғана жетіп артылады екен
басқа ешнәрсе керек емес
сыйлады деген сөз демек жақсы көреді сүйеді деген сөз
құрметтейді деген сол ғой
сондықтан әрсеннің ең бағалайтын ммм бойындағы қасиеті м адамды сыйлайды үлкен деп болса да әйтеуір сыйлайды
жоқ көп мен өзімде бар ғой достарым көп қой тұрмысқа шыққан үйленген дейтін сияқты іхі
көпшілігінде жоқ та ондай нәрсе ше мен
танитындарым бар танымайтындарым бар соған күйетінмін де
қалай сонда бір жастықта жатады бір үйде тұрады бір нанды бөлісіп жеп жүріп қалай ол бір бірін сыйламау деген не ол бір біріне шауып тұрады
беттерін жұлып жеп тұрады
ал бізде керісінше иә ит пен мысық сияқты да
ойбай ажыраса салмайсындар ма деп іштей ойлаймын да кейде ше неге бір біріңді қинап жүрсіңдер дейтін сияқты
құдай оған жеткізбесін
сыйластық бар жерде негізі өмір бойы бірге болатын шығармыз дәл осылай кете беретін болсақ алла қаласа мхм

адамгершілігі ғой ең басы
біреуін ғана айтты ғой бұл
басқа жоқ па қалғаны деп па
жоқ адамгершілік ең маңыздысы соның ішінде бәрі бар
бақыттың ішінде бәрі бар дейді ғой сол сияқты
мен ііі негізі халық айтса қалып айтпайды дейді ғой қазақта керемет сөз бар
ыыы ұмытып қалсаң
шешесін көріп қызын ал дейді ғой в общем анасын көріп қызын ал дейді
мен ііі бірінші анасын көрдім енді іхі
кездескен кезде анасын көріп тәрбиесіне қарап анасының еркекті сыйлағанына қарап
содан соң мерекеге өз көңілім ііі өзгере бастады өзі
жақсы жағынан да әйел ретінде мхм
сол ең алдымен еркекті сыйлайтыны
ең жақсы қасиеті содан кейін қайырымдылық жасауы
ііі достарына болсын кез келген ортасына ақша керек болып тұрса ақша жағынан
қайырымдылық жасап жүреді де жақсылық жасап сол үшін жақсы көрдім
содан соң қазіргі таңда жақсы көретінім ол і еркектің абыройын төрге де сүйрейтін де көрге де сүйрейтін де әйел ғой негізі еркекті вообще
қазір төрге сүйреп і кез келген ортада мақтап
жаңағыдай мерейімді үстем қылып отыратыны маған ұнайды
ол әйелің жамандап отырғаны кімге ұнайды мысалы
жолдас балаларым бар да әйелі маған келіп жамандайды айтпайсын ба бірнәрсе деп